Gny fomba fanasà soa ny tàna zao, rehefa ohatry anao hoe baka am’WC na hoe hikarakara sakafo regny, de <hesitation> lemanao aloha izy. De bakeo, sasà am'savony na laha tsisy savony de sasà am'lavenoka. De kosekosehinao elabe eo heky aloha izy de bakeo am’zay kobanina de amainina egny fa tsy fafà am'lamba.